القاطوس، القاطوس هومافاني حاس لهو ثاني مافاني خاطر يعمل ل في راسه <laughs> قصدي هو هاكا ي <hesitation> يعمل حاجه ليشوفها هو باهيا ليه، ميهماش ي عبد آخر شنو يحب، يمشي الوقت لهو يحب معناه كيما نقولو مسؤول على روحو متحكم في حاجه هاكا.